ماذا بيا لو كان نرجع نرجه نرجه بالزمن نرجع نرجع لنترمى في حظن أمي إلي توفاها ربي و نرجع نرى جدتي و جدي و برشا برشا اااا الزمن قبال يا حسره يا حسره على زمان قبل كا من الزمن هاذا ماعجبنيش أنا بصراحه ماعجبنيش الزمن هاذا ما عجبنيش حتى طرف.